والله أحب أتكلم عن السفر، وكمان عن تجارب-تجارب الناس في الدول المختلفة، وعن رياظة <hesitation> كرة السلة خاصة المنتخب العماني، أحب بعد أتحدث عن التراث العماني والتاريخ لأن كل جذوره أوعات جميلة، وكمان أحب أتكلم عن الحظارات المختلفة لأنها.